Mam wan kiŋɛ la store ka da sɛla ti mam bɔta la sɛla n sɔi la, bilam fu san paɛ nyɛ lɔkɔ la baŋɛ Ku n ani se'em nyɛ kɔ baŋɛ koo fu gurɛ baŋɛ ku n ani se'em gee nyaŋɛ baŋɛ da.gee fu san doose nasami'isi la puan n de internet la ti fu da lɔkɔ la, fu ni wem nyɛ la lɔkɔ la foote koo ayiyileŋo gee fu kan kalum kɔ ba me san pugum ka tari lɔkɔ la paɛ na, la wan iŋɛ fu pakerɛ la fu n eeri sɛla la, la kan dɛna bala. So, mam sakɛ ya ti n wan kiŋɛ store ɛ n lɔkɔ da gani n kiŋɛ nasaa internet la ta nyɛ lɔkɔ ti n da'ari mɛ